मैं संयुक्त परिवारमे रहतुं। आऊ हम्मर परिवारमे सब जम्मा पन्द्रा जना होई, छोटतिती लैके बडा तक्का। आऊ हम्मर परिवारमे <hesitation> औसत उमेर कहलके लगभग तिस तिती लैके चालिस उमेरके जेदा हैं।